Bhoven taa kara nta, nkara taa nvua razebo mo ta rodam nta noo araa baku, ara orom ara gwa re bhayina razebo. Razub saa rakubho aafenafen kua bho raa either kwem kwem orom agwo oyina bhoven fọọ na, faa ja bhoperofem nto ja ja razeb ro kaku bho no so ji saa roo meme ranyi nzai o, hoo zan bho. Odama, aangi otomo afi otomo, otomo afi otomo, orom afi gwa otomo, gwa ofi orom otomọ mootu odam nta nọọ araa raku bho, razee saa ra ka ku bhusa nta razee araa raku bho, razee saa ra ka ku bhusa re ayee usa gwe soo hora vaana vaana ɛoo ra hibhahaa ara bharaa maa don ọ nta razee a saa ra ku bha ramaa don, saa yee ramaadon aree bhesaare egbee evievi are ka ku bhaohora bhaohora, razee ɛaa rạ rạ huyeng raa daa, ramaadon saa re saa ra re ku bhaihiri, bhaihhiri bhaihiri mona daam huyeng a kwem kwa ku, ara bhusa o, ora ramaadon o, ora bhe bhon, ora bhe hobo, razee haora ku bho. Bhanoo, ayena nta agwo aranyi onoo tom agwo otom agwo gwagwane, fi anoo tom o. Bhoven aafen faa ku bho aro fofone nta fe abee kaa bee ara bee saa bee otum o, fo fone aanyi onoo tom aabee rarum o nzia refe bho bha gba yina rarumo fa fone fone gbaa daa nyi bee. Ozama bhoven aafam kpam bho taana taana, nta gwen aasa ku bho aze ana ara nto soo bha bho agwo aasa gba da yee Rokpe aaso sa re, mo na odamadam nta razee ara ra ku huyeng, razee saara ku huyeng, hoohoo ikpae kpa bho hidaa, bho aven faa saara na saara hao- dem, nto ja ja razee ra ku bho o, taan bhoven faa naa, o nzai meme ranyi, tumtumbho meme ranyi meme ranyi gwen ne re hevai hoovaa, anang bhoven fikaa ja bhopee bhapee maopema re adoa damo moo na mo dam nta ade re yina razeebo. Raze mora bhoven aifumatoa bha roso abhazi o, saa ka ma yina yina razee bho onu usa, bha ramaadon, bhe hob, bho o vune a kwen, mo ja razee ra ku bho, ikpaikpa jin bhimi daa, bhoven aatem faa na ra na noo, asaa no faa re wanana wanana wanano ni, but razee maa ra huyeng haa raa, bhovenevene hebibii saa bho pema hiiku ọ opora ramaadon ora orom araa gwa bhovene vene hebibii saa bho pema hikuọ. Odam adam nto ro ja eyina razeebọ, ramaadon, eyina razeebọ bhusa, eyina razee bha hovune, hovune akwem kwa oku razee hara ku bho, razee saa ra ku bho, bhoven aafen faa ra na, asaa bho saa bhinini, bhinini ikpaikpo ajin bhimi daa, usen ọnọ isoo ku egbee wavi soo ku bha radaamana bha radaamana, bha radaamana o, aafan fa no ara taa no soo ra bha razee bha razee asaa reto nto zeara razee ra ku bho gwen je ne ofi gwen jene otom gwagwane otom. Oyina nta agwo gwane aara yee onoo tum bho. O, a tue neto aanyi nta saa kuba na re, ara nta ref bho agwa gwane oro avaa onyio Agwo reto haama zeree anyi onoo tum aagwo refe bho agwo ma gba tun nto roo ja o, agwo gwagwane re ogbọ o twe reto onyio, nta saa na anyi onoo tum re, anyi otum re ara nta refe asaa gbara yee, ku bha na o saa saa õ, akuara noo ara afen faa ku ba na, aku bha waa ravun aosaa saao, bharo fa gwa ku bha waa re refe bho ara faa rato, moo na odam nto noo ade re ku nta de re na esasa nzia refe bho aato esasa ajo. Saa na bhove aobee, refe bho asaa tor bhoven aobee aafa razebo ora bhoven aifumeto bha roso obhazio foo nyanye, razee saa ku ma ra ka huyeng bhoven aatem faa ra bho kpaana nọ bho haoda, aafen aafen asaa bho ra iwamene, iwamene, iwameme, iwameme iwameme, moo na enyeng razeebọ ntare gina razee bhusa aado, enyina razee bho doo ramaadon ọ liya sin saa do eku esee yina razeebo razee junne saa ku ma ra ka kubho, ikpaikpa ajin hemeveve yina bhodu sa maa bhaise adomadomene, anyi onoo otom nto bhana bho obhazi ogbo nyi agwo ora nta obhazi okpa ọ, oro raze moo ra bhoron aifumeto faa adoo araa va a saa bharoso.